اول حاجه هعترف بالخطأ اللي انا عملته طبعا يعني أقوله انا غلطت في كذا كذا هي دي حاجه زعلت هبين ازاي انا اسف و زعلان ان انا عملت حاجة زي كدا وهقول تفسير طبعا هقوله انا عملت كذا عشان كذا كذا كذا كذا ولازم طبعا تظر التعاطف معاه ان هو زعل منك